oyi ro oma dɛ mu <hesitation> non'on wan lenu do po han bera wure non'on lenu do apo mu bera wure han mazian tua aba ya wa'a anɛ bawe vera lo aspiratɛr ra han we zo horo cruru a zo vɛ ho non'on a lebin don oyi mina amu a'o vɛ'o o piɛsi non'on wan o tawɛ a a'o u'efue a u'efua wure o tawe a zo han wure yirawe a'o ji han ho non'on wian a lemi